Mebɛpɛ dɛ moba - mobͻkͻ akͻhwɛ sene wͻ ber a obiara nnka mo ho kyɛn dɛ mobͻkͻ ekedzidzi wͻ ber a minnyi obiara a menye no bͻtow nsa edzidzi. Osiandɛ sɛ morohwɛ sene no a, annyɛ biara no, menya aserewsɛm bi anaa awerɛkyekyer nsɛm bi. Osiandɛ, senehwɛ mu no, menye obi fofor a ͻwͻ sene no mu na yeridzi nkitaho.